Mene shi mini wiri ikwerre mmoguru nguru ibaa ichula mahan mini wiri dieli nu sununu nmoguru ibaa baye mini ibala ya mini nu abala tan osisi ekila ngan otu turula lgura shi kwasi nu bakwon lgurula shi kwasi nu bakwou ishi kwasi laya ogboboruu matiyin ita yatal itakwata nu cani cari imennaya a oya gba nukpo rokporo itakwata ya nkari iguru mo nowiri tasan mmatiyin itahan tal itata igural shimini wiri iguru han chibi shia mini wiri dieli kpokwum obola han ka ela beke gweyaru guru kpokwum mini wiri dieli shi kwatal yer ozu ko han mene ishiya mmoguru han chibi taltal gural chisi osunnu mini wiri dieler sunnu nka rikari badon biala oro osunnunu Mguru oku wiri whleshi awle shi ozoma hanbe rala me ye ymshia ozima kol han dibeke im ja kam ke na ayın nhau nu ahen nguru maka edi shiaya me shi kwela ntayal mel takwela mgurua shimini roiri nguru nhan chibi gure lsin wari nguru ma mo mor misti na mini wiri okbagorogoro oyaak-ba govogono martin mati anu basi lon chienmy-ba si kam ke. Ma-jin nu-ahen mahien obo hankameda beke nemesisi onu yoyo nriria am ahen anu rima hanleam onu yoyor nriri ane guru wiri dielifin rumin any bonoso bonuso an ha ppo kela beke gujara όποιοται niri po akin nrimi ela badon nari amahan ozi bia gure dieli kipokwem yingal fumintakiri obedikar mene shi arosi mmo gune hom chibi ham chichi nme takwa ye tal ishi siwari ishi aro ishia monor minihi rice yalam.

ne yin nhan nu ahen obo wiri elabeke gweyaru an rima wiiri elabeke ama han orie shigasi na bia mini wiri dieli ba mini kponkwem nkalam anu guru anu shil anu bo han dom guru amu beta otu aka guru azun kob ola dora aker obo gbol guru shishi obo gbam po obo han chibi bol riyoro riyoro boroma itala atal igural han si nu mini wiri lshiya kam onne ya nhan nu ahan anu riyal irila oyoabo donu nu ahen kanu iri anu because of nu